Kweli ninenda ng'ombe. Ng'ombe, nhwa niensaizela bai ivema. Ng'ombe yainsaidiraa nkapata dhanchu ukurundi ikayhundi seirimarae. Nenda, ng'ombe kwasababu yansaito kilanso sikanyiwa, ng'ombe yampatara vintu vira kwa sana kwahiyo, naiyeenda sana ng'ombe.